یوساده، خو خوږه غونډه، چیرته چې کورنۍ، نږدې ملګري، او خپلوان راټول وي. ځای به طبیعي ښکلا ولري – لکه یو باغ یا د غرونو تر څنګ خلاص فضا. مراسم به لنډ او خوږ وي، له زړه نه خبرې، او د خوښۍ ډک چاپېریال. دا واده به دومره لوی نه وي، خو له مینې، درناوي، او رښتینولۍ ډک به وي.